Kon nu mere fuyen kon gie funaare gie, renira hore mun. wonare re gene waɗanama ɓawo muɗum ɗoukan kunnare latiɗun e wodi ngie <noise> toggore muɗum gie wodi kure, acibiyan kura. Toyi ko hulaata <hesitation> goɗɗum wari nyago, goɗɗun wari sornito konkunna mudum e gie ngal to fukkanaani sai tawa gie ɗen to fini <noise> e wodi kadin nomwaɗirta labi mun taccan walabi, taccab gene nokkata ɗun fu funa fukkoto ko e laawol ngol e anndi goɗɗum e wara tokkotora ɗun anndarta no soɗorto haa heba ɗum.